Teksapüksel tuu väiku karmanigõnõ suurõ karmani nukah, tuu um vao rahakõist tuujaos, et määnestki väikut asja sinnäq pandaq. Näütüses võtmit vai autovõtind vai määnestki väikut mündikeist vai rahakõist. No midägi väikut sisse pandaq.